تيجي نتغدا انهرده سوا مع بعض-تحب تجيلي البيت واعملك اكل-ولا اجيلك بيتك ونطلب اكل عندك-ولا نروح مطعم جديد مش جربناه هنا-ونجيب اكل <hesitation> مش جبناه قبل كده ونغير جو